<hesitation> pengi, ko kopengi kekonoree rapinik yakemach ipisom rapinik ana koyaitinye chepkondok pikonoree pengi amuu karan pengi mamii chi ne tos nai kole kepinde anoo rapinik kuuk. Amuu ngikonor rapinik ngaa koochorset kokaran pengii. Ko ngipinde pengii ngunii ana koyoitinye chepkonde nemii puch yoo ikonor ing pengii kotun ite petut agenge nekele ameche anee, alchigei imbarranan amaalchigei tuga anan koo kii nikemach. Iwendi pengi amuu kekonor chepkonda ing pengi kongipisom rapinik ing pengi kokonin chepkondok inyiale kiit nekemache kou mbarr. Koneal imbarr itou ipatishe, ipatishe kotuun nekainyoru tukuk chakayae mazao kaikol sinee, koruryo ipor ialde iwekte rapinik ile ngakonor ing pengi amuu manae petut nepo tai ile petusyek chemii taiyun ile pwani kunee. Mara iwee petut agee kotun inyalil, kokaran kokikekonor kii situn ipwati ile, koyokeim kei ipwati iwe ipisom rapinik iipu. Inyipoisyee eng eng engkasit nekaikichin eng paisyonik kuuk ku karan pengi amu en noto nepo maana.